Stad, chaw, makar, fad, zlam, mokwa, tsarrd, tsamakid, chudè, kulla. stad tma, chaw tma, makar tma, fad tma, zlam tma, mokwa tma, tsarrd tma, tsamakid tma, chudè tma, kulla. <noise> kulkul stad, kulkul chaw, kulkul makar, kulkul fad, kulkul zlam, kulkul mokwa, kulkul tsarrd, kulkul tsamakid, kulkul chudè, d'mbuk makar. kulkul makar a gida stad, kulkul a gida chaw, kulkul makar a gida fad, kulkul makar a gida mokwa, kulkul makar a gida tsarrd, kulkul makar a gida stamakid. kulkul makar a gida chudè, kulkul fad. kulkul fada gida stad, kulkul fada gida chaw, kulkul fada gida makar, kulkul fada gida fad, kulkul fada gida zlam, kulkul fada gida mokwa, kulkul fada gida tsarrd, kulkul fada gida tsamakid, kulkul fada gida chudè, kulkul zlam. kulkul zlam gida stad, kulkul zlam gida chaw. kulkul zlam gida makar, kulkul zlam gida fad. kulkul zlam gida zlam, kulkul zlam gida mokwa, kulkul zlam gida tsarrd, kulkul zlam gida tsamaki, kulkul zlam gida chudè, kulkul mokwa. kulkul mokwa gida chudè, kulkul mokwa gida stad. kulkul mokwa gida chaw, kulkul mokwa gida makar. kulkul makwa gida fad. Kulkul mokwa gida zlam, kulkul mokwa gida mokwa kulkul mokwa gida tsarrd, kulkul mokwa gida stamkid, kulkul mokwa gida chudè, kulkul tsarrd. kulkul tsarrd a gid stad, kulkul tsarrd a gid chaw, kulkul tsarrd a gid makar, kulkul tsarrd a gid fad, kulkul tsarrd a gid zlam, kulkul tsarrd a gid mokwa, kulkul tsarrd a gid tsarrd kulkul tsarrd a gid tsamakid, kulkul tsarrd a gid chudè. kulkul tsamakid. kulkul tsamkda gid stad, kulkul tsamkda gid chaw, kulkul tsamkda gid makar, kulkul tsamkda gid fad, kulkul tsamkda gid zlam, kulkul tsamkda gid mokwa, kulkul tsamkda gid tsarrd, kulkul tsamkda gid tsamaki, kulkul tsamkda gid chudè, kulkul chud. kulkul chudè a gida stad, kulkul chudè a gida chaw, kulkul chudè a gida makar, kulkul chudè a gida fad, kulkul chudè a gida zlam, kulkul chudè a gida mokwa. kulkul chudè a gida tsarrd, kulkul chudè a gida tsamakid, kulkul chudè a gida chudè, dr'mbak stad.